Biasanye kita kalo hari Minggu itu pada CFD-an, olahraga, jalan pagi di BKT sambil sarapan. Lari-lari kecil, nyari-nyari yang kaga ade di rumah. Olahraga sih biasenye sambil sarapan.

Pas di tempat wisata ente sering beli apa? Beli popmie! Popmie gampang banget dimasak, cepet, udah gitu murah lagi harganya. Udah rekomendasi banget dah popmie.

Belajar sendiri tuh lebih efektif karna êêê lebih masuk ke otak apalagi belajarnya pas jam malêm. Karna itu a sepi dan lebih fokus buat ke pembelajaran tersebut. Kalo belajarnya ramé-ramé, barèng-barèng, itu biasanya gak jadi belajar. Jatohnya malah jadi ngobrol gitu. Jadi lebih efektif belajarnya sendiri.

"""Bagaimana masyarakat di lingkungan ente ngejaga kebersihan lingkungan?"", biasanya kita masyarakat di sini si uhm kerja bakti ya jadi seminggu sekali setiap weekend itu hari minggu kita di sini rombongan bapak-bapak ibu-ibu pada kerja bakti, nyapu-nyapu jalanan bersiin got-got dipinggir jalan. Kayak gitu sih biasanya."

nasehatnya paling, Tuhan itu gabakal kasi hujian di luar batas kemampuannya umatnyè jadi jangan sedih karna sedih itu tidak ga good.

kayénya bakal lebih suka hidup di kampung ya karna ga terlalu banyak orang masi banyak kébon-kébon sawah-sawah jadi kaya dimasa tuanya itu ya lebih enak lebih damai ya kétimbang hidup dikota, kota kaya gini tuh.

Barang yang gak penting untuk dibawa liburan tuh kaya kasur, bantal kaya gitu-gitu tuh gak perlu dibawa tapi yang untuk penting dibawa tuh yang bener-bener dipake kaya makanan, baju itu tuh penting banget untuk dibawa kalo yang gak penting tuh kaya kasur, bantal, kaya gitu tuh gak penting, selimut gausah juga karena itu gak penting

sering sih, kadang ya kalo misal daon itu ya daon pisang itu bisa dipaké tuh untuk acara-acara, misalkan ada arisan keluarga, atau lagi ada arisan RT, nikahan atau makan bareng keluarga tuh misal daon daon pisang tuh dipaké buat mépés, bisa untuk makan nasi uduk, bikin lontong, lebaran tuh bikin ketupat paké daon, daon pandan, daon pisang pokonye êê ya kurang lebih 80% déh di kehidupan dipake untuk, makan kebutuhan sehari-hari daon.

penting banget liburan itu karna untuk menjaga stabilitas otak supaya tetap waras jadi tetap harsu liburan disela-sela waktu yang padèt

Alat komunikasi yang biasa dipergunakan di lingkungan tuh biasanya hapé. Hapé tuh sangat penting untuk berkomunikasi ke orang-orang sekitar, orang-orang terdekat. Selain itu ada juga biasanya yang dipaké tuh laptop. Tapi laptop tuh jarang dipaké di orang sekitar karna biasanya tuh digunakan untuk bekerja atau belajar.

"""Bagaimana cara kita bisa hemat pengeluaran pas liburan?"". Caranya itu bawa bekel dari rumah bekelin nasi, minum, jajanan. Apalagi kalo yang liburannya bawa bocah dah. Mending bawa bekel dari rumah, karena kalo jajan di sana pasti mahal-mahal."

Karena supaya badan tetap sehat olahraga rutin tuh bagus untuk kesehatan badan jadi supaya badannya tetep fit èngga gampang lemes gitu karena tetap terjaga dari olahraga itu

Yang terkenal di Indonesia itu banyak ya musium-musium itu banyak, misalkan di Taman Mini tu banyak musiumnya, di mane ya di monas tuh juga muisumnya juga banyak, di pokoknye banyak deh yang bersejarah sejarah kaya gitu. Musium lubang buaya tuh banyak sejarehnyé.

Ya seneng, karena itu kan jalan-jalan tempat wisata alam apalagi wisata alam yang emang pengen banget kita datengin. Jadi ya bener-bener aja seneng ke situ karena jadi otaknya bisa refresh, engga pusing mikirin beban hidup gitu.

Diajarin kalo emang di sekolah tersebut tuh dapet pembelajaran kayak bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Terus terlebih lagi kalo misalkan kita dapet pasangan yang dari luar daerah Jakarta. Nah itu kan pasti ada bahasa daerahnya tersebutkan. Nah itu, harus diajarin karena supaya ngerti sama bahasa daerah itu.

Biasanya yang dilakuin selama musim panas tuh, biasanya nyiram jalanan disiang-siang hari jadi kaya jalanan tuh yang èngga terlalu panas bangêt jalanan depan rumah kaya halaman, tuhkan biasanya kena panas kan nah tuh disiram didaerah-daerah situ jadi supaya panasnya ga panas banget.

Seberapa. Seberapa besar peran jamu untuk nyembuhin penyakit. eee Tergantung penyakitnya yak dan tergantung ada yang cocok atau nggak. Biasanya jamu ada yang diminum langsung sembuh, ada yang nggak. Ya lima puluh persen lah. Kadang ada yang cocok di A, ada yang cocok di B gitu kan. Tergantung penyakit sama yang minumnya juga.

Apa aja acara késénian yang ada di énté ? acara kesenian yang di sini paling tuh ada tari-tarian kalau 17 agustusan atau misalkan ada acara hajatan tuh. Ada palang pintu tuh biasanya sama calon ngantén bawa palang pintu, kaya gitu dah paling.

Gué tahu cerita daerah dari padang itu cerita Malin Kundang. Malin Kundang tuh yang durhaka terhadap ibunya, terus akhirnya dikutuk sama ibunya jadi batu, dan sampai sekarang itu batunya masih ada lagi sujud. Boleh diliat atau dicari digoogle disitu ada ceritanya.

Seberapa sering ente ngobrol ama tetangga sehari-hari? Paling kita ngobrol pas lagi keluar rumah ajé kalo lagi ketemu, nyapa doang itu juga. Atau nggak, kalo saya sih ya, punya anak kecil paling setiap pagi sama sore tuh keluar, dorong-dorong anak sambil nyuapin, Nah, pas ketemu tetangga. Nah, itu kita nyaba di situ ngobrol dah basa-basi gitu. Sore ama pagi tuh, sering, karena lagi adem ya, kalo siang waktunya tidur.

kalo ujan ujann biasanyê itu makan sêblak kalo sekarang lagi hith banget sêblak rasanyê ènak itu pedês pedês gurih ènak dêh pokoknya mantêp kerupuk kerupuk dimasak ditambahrin rèmpah rèmpah sama toping toping dah pokoknya ènak mantêp kalo ujan ujann segèr dah.

umur yang pas untuk orang nikahan tuh, umur yang pas tuh biasanya di umur 23 24 cuman kita kan gabisa ngasih batês kaya waktu umurnyé tuh 24 harus nikah ga sesuai jodoh dari yang Maha Kuasa ajé ya kalo bisa nikahnyé umur 26 ya gapapa 26 yang penting kan nikahnya masi diumur 20an yaa

biasanya kalo kitè rencana liburan keluar kota itu yang pertama si mau kemana dulu kota nya yang kita tujuh trus kita libur berapa hari dapèt cuti apa engga nah yang paling penting itu bajet, bajetnya itu yang harus di pikirin lagi cukup atau èngga

ngaruh banget sih ya. penggunaan sosial itu. ngaruh banget kebiasaan masyarakat. jadi tuh orang apa-apa kalo di kasih tau ya di tiktok aja gini di sini aja kayak gini. kayak gitu. emang itu tuh ngaruh banget pokoknya. sekarang kan apa-apa nyarinya pada di medsos. apa-apa pada carinya di medsos. kayak gitu.

olahraga yang paling terkenal di daerah, sini tuh daerah bekasi tuh biasanya lari orang-orang tuh banyak banget yang lari, terus main badminton, atau main futsal, futsal lebih yang sering ééé pada main, pada melakukan.

kalo lebih suka pantai atau gunung kalo saya pribadi mah lebih suka gunung ya karna itu tuh sebelum naik ke gunung itu tuh perjalannya bener-bener beh mantep enjoy pokonyé giliran udeh sampe di atas apelagi tuh kita bisa liat keindahan alam dingin, bisa pasang, tenda tidur bareng temen-temen, serudeh pokoknyé bisa ngopi di atas tapi kalo pantai sama gunung itu sama-sama enaknya si dipantai juga enak seru tapi lebih pilih gunung kalo saya.

interaksi yang gimana lelaki ke perempuan itu harus yang sopan dan santun.. perempuannya harus merasa dilindungi.. harus merasa dihormatin.. karena tuh di zaman sekarang banyak laki-laki yang tidak bisa menghormati perempuan.. banyak pelecehan-pelecehan seksual seperti itu.. jdi harus baik-baik terhadap perempuan..

Kalo di sini banyak sih olahraga, bisa êêê lari, jogging tuh jogging. Kalo ibu-ibu di sini tuh senengnya senam sekarang, senam, senam pagi tuh banyak banget ibu-ibu pada senam di mana-mana. Lari pagi sih biasanya, jogging, sama olahraga-olahraga kecil.

Sering terutama di sore hari, karena biasanya suka uhm gua biasanya suka nyiramin jalanan, kayak bébérés rumah gitu dan itu suka ada tetangga-tetangga yang lewat dan menegur dan suka mengobrol sedikit-sedikit gitu. Apalagi di rumah gua itu warung gitu kan, jadi banyak tetangga-tetangga yang dateng. dan lumayan lebih sering untuk berinteraksi sama tetangga.

ya kalo satu sampé sépuluh ya délapan si ya soalnyé itu buat melestarikan ya kalo misalkan kita paké kesenian itu kan orang-orang yang gatau kan jadinyé tau kek gitudéh pokoknyé untuk ngénalin juga sebenrnyé kemasyarakat-masyarakat belum pada tau ya penting juga si

Biasanya kegiatan di sekitar di rumah tu, jarang ya kalo di daerah RT kayak gitu. Itu biasanya kalo pas ada hari-hari penting doang, kayak tujuh belas Agustus tapi yang di daerah sini tuh biasanya cuman sekedar kayak main anak-anak kecil kayak gitu. Terus bapak-bapak yang suka ngerumpi di warung, gitu suka kumpul-kumpul. Biasanya kegiatannya itu-itu aja sih.

Caranya biar tétép aman di sini tuh biasanya ada inian hansip yang, yang pada patroli di sini tuh. Terus juga sekarang udah kebanyakan dibikin portal di setiap gang-gang ya. Ada juga hansip yang keliling setiap jamnya buat ngetokin tiang listrik. Itu sih paling.

Liburan bareng keluarga apalagi tuh nyewa vila biasanya tuh keluarga gue suka banget sama vila di daerah Puncak. Karna itu bisa uhm jadi keluarga tuh jadi rukun kita tuh bisa cerita-cerita, masak-masak bareng, makan-makan bareng, trus untuk anak-anak kecil bisa jadi kenal sodara satu sama lain itu biasanya yang sering dilakuin di keluarga gué.

Ngejaganya kita tuh jangan buang sampah sembarangan dah. Itu aja tuh yang paling penting biar ngga banjir juga ni udah mau musim ujan. Jangan buang sampah sembarangan sering-sering nyapuin jalan kayak gitu sih.

biasanyé kita tidur tuh di jam delapan, jam sembilan atau jam sepuluh, tergantung juga si ya belom ngantuk mah malêm kadang jam sèbèlas, jam dua bèlas kaya gitu sih.

Agama tuh sangat penting, karna agama tuh tiang dari kehidupan. Kalo misalkan kita hidup di dunia untuk, ééé untuk agama gitu maksudnya kaya itu untuk menjalani kehidupan sehari-hari kita harus tétép solat walaupun, walaupun sé-sibuk apapun solat itu tetap penting, karna dari ééé karna kita akan méninggal pada waktunya nanti dan itu yang dibutuhin adalah amal.

yang kita lakuin selama musim panas ituh ya paling ngadêm dibawêh kipas angin ngadêm di ac siang-siang bikin nutrisari paké és aduh ènak banget bikin és teh manis trus ngêbakso dêh tuh, ènak ngerujak apêlagi musim panas tuh ngerujak sambil minum és seger.

karna kalo beli barang online itu kita gaperlu daténg ketempat cuman skrol skrol aja ééé di online trus di cekot langsung bayar tiba-tiba tuh barangnya beberapa hari kemudian tuh daténg tapi kita harus liat dulu barang-barangnya tuh ééé biasanya ada, ada bintangnya berapah misalkan bintang lima itu barangnya berati udah bagus nah itu gapapa di cekot gitu kenapa sering beli jadi tuh kita ga makan waktu untuk jalan keluar terutama kita tinggal tunggu dirumah aja bayar lewat hape nah itu langsung diproses nah itu nanti tiga hari kemudian biasanya barangnya udéh daténg

ya kalo jaman dulu mah usia di patokin ya, cewe biasanye tuh, ga boleh lebih dari 25 tahun tapi kalo misalkan menurut saya mah ya yang pas mah kalo dié udéh siap ajé usia mau berapapun itu kan ga jadi patokan ya yang penting dia udéh siap lahir batin buat nikah gitu, karna nikahkan ga mudah, prosesnya panjang, ya kesiapan diri lah, umur mah gajadi patokan berapapun itu.

Ceritain pengalaman enté liburan bareng keluarga, seru sih kalo bareng keluarga ya aduh seru bét itu ceritanya beneran dah, banyak gems, seru deh ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, gitu dah, pokonya gabisa di ceritain, panjang kalo di ceritain pokonya seru banget rame bét dah kalo keluarga kita mah.

sering banget kita pake sosmet pokonye kaya udeh makanan sehari-hari gabut sosmed cari rekomendasi sosmed cari makanan sosmed ya pokoknye kalo apa-apa sosmed sekarang secara teknologi lebih canggih gitu kan

Jadi di depan rumeh gua tuh ade tanggul semacem polisi tidur. Nah dulu tuh mitosnya orang yang suka dagang lewat situ kaya tukang sate, tukang baso, yang suka lewat malem-malem tuh biasanya suka ada yang tiduran ditanggul itu, kaya polisi tidur gitu kek hantu bentuknya, gatau kek kuntilanak atau apa, tapi suka ada yang teriakin beli tapi padahal orangnya gak ada udah mitosnya itu.

kalo keluar negri pengennya kita ke Korea ya soalnye katenye di sonoh musimnye toh ade musim dingin musim salju jadi kita pengen ngerasain main salju dingin metik-metik buah.

"""Cara aman pas perjalanan ke luar pulau?"" Kita harus persiapan yang safety ya, bekel apalagi tuh, obat-obatan P3K penting banget tuh harus dibawa, karena takut mabuk jalan. Makanan sih juga tuh buat laper-laper, yang penting kondisinya sehat kalo mau pergi jauh tuh uhm kalo bisa tuh tidur cukup, jadi nggak terlalu capek di jalan. Pokoknya persiapan-persiapan gitu deh yang penting."

komunikasi yang paling moderen itu yang êê hénfon terbaru.. nah jaman sekarang kan di dua ribu dua êmpat ini kan ada Iphone terbaru kan.. Iphone 16.. nah itu banyak banget yang diminatin sama orang-orang sekitar gitu.. terus kayak tab kayak gitu-gitu.. pokoknya gadget-gadget terbaru itu yang buat komunikasi itu biasanya paling diincar sama sekitar lingkungan..

Héwan liar biasa ditemuin tuh kucing, kucing banyak bangat di daerah rumah gua tuh kaya bener-bener banyak banget kaya setiap hari tuh banyak yang léwat kucing kaya gitu, terus kaya burung, burung juga tuh lumayan banyak.

Dari sêgi pendidikan apa pendidikan terakhir di masyarakat kita? Kalo di sini si sekarang mêntok-mêntok ya SMA sederajat ya, tapi rata-rata kalo yang udah ibu-ibu ituh tuh, yang udah ibu-ibu, nénék, êngkong gitu tuh di sini paling tinggi bangét ya SD. Nah, anak-anak kita sekarang ini ini pada udah banyak si yang sarjana juga, tapi mayoritas yang ada di lingkungan tempat saya ini kebanyakan sekarang ini si SMA ya

Untuk dimasa sekarang itu pengobatan tradisional itu udeh jarang ya, terutama kaya orang-orang yang jaman dulu. Itu tergantung sakitnye tuh sakitnye tuh sakit apa sekarang si lebih untuk ke rumah sakit, untuk pengobatan kalo yang tradisional karna udah jarang dijaman sekarang, terutama tuh di daerah rumah gué tuh udah jarang banget yang tradisional.

Gak sering si, kita pernah beberapa gunung. Ya paling baru berape yeh, dua kali ya ke gunung, gak sering si soalnya kan waktunya juga butuh waktu yang panjang gitu. Susah libur, butuh kesehatan, mental juga, persiapan fisik yang kuat kalau naik gunung gitu ya.

Guè pengen banget ketempat wisata bandanaira itu didaerah maluku guè pengen banget kelautnya terus diving karena itu buaaagus banget, bagus yang sebagus itu, bandanaira itu bagus banget itu yang pertama pengen guè datengin sama guè pengen banget kedaerah-daerah èhhhh Lombok, Papua, kedaerah-daerah yang pedalaman kaya gitu karena tuh kelestariannya tuh bener-bener masih yang kèntèl banget, sejarahnyè masih kèntèl banget, gue pengen banget kedaerah-daerah sana.

Dari pagi ampé maghrib, kegiatan ya saya mah ibu rumah tangga ya paling ya ngurus anak, eee, bikin makanan MPASI anak, cuci baju, nyetrika baju, ya paling gitu-gitu aja. Tidur siang. Yah udah, gitu dah.

Pengen banget ke Mekah, ke Madinah, luar negeri yang paling gua arepin tuh Madinah karena kita bener-bener bisa tu berdoa deket sama Tuhan tu di sana untuk ke daerah-daerah yang lain, daerah-daerah luar negeri yang laén gua belum pengen, tapi ke daerah kayak Mekah Madinah gua pengen banget kayak semoga dua ribu dua puluh lima gua tercapai ke sana karena gua yang pengen banget ke sana.

Biasanya kegiatan pagi tuh kita sholat subuh, sholat subuh. Terus kayak bangun, ngumpul sapa-sapa keluarga. Terus habis itu siangan ya tidur lagi, sholat dzuhur, terus tidur lagi. Terus eee biasanya sore tuh, gue pergi gitu kan nah sampé malem perginya gitu tapi di sela-sela itu gue tetep ngelakui sholat lima waktu.

Seberapa penting bagi èntè kesehatan mental? kesehatan mental itu perlu dijaga ya karena kan kita gak ada yang tau dalam isinya hatinya orang..dalam isi hatinya kita juga kita gak tau...itu tuh jadi penting banget soalnya dijaga karena kalau mental kita aja udah gak sehat gimana kita beradaptasi sama orang kaya gitu pokoknya penting banget dah.. harus harus dijaga mental kita biar kita tètèp waras ga gila.

Liburan yang paling berkesan tuh sejauh ini tuh gue paling seneng ke Bandung, karena itu gue ke Bandung sama temen-temen gue, sama sahabat-sahabat gue dan kita bener-bener eksplore bandung banyak banget cari tempat ngopi, cari makanan, kaya sampe hujan-hujanan itu kaya bener-bener seru banget dan gak bakal bisa gue lupain.

kalo sékarang sih ya wajar-wajar aja yak.. kadang kan ada orang yang kégiatannya lebih di atas dari jam sépuluh (malam) tuh.. misalkan kayak dia kérjanya misalkan ngojol atau kérja laén.. kérja-kérja yang di luar kan kadang ada yang léwat lébih dari jam sépuluh ya wajar-wajar aja sih yang pénting dia besoknya tidur cukup.. udah paling itu sih..

Biasanya masyarakat sekitar tuh dapét informasi dari mulut ke mulut, kalau untuk dari grup didaerah gua tuh ada grup RT gitu jadi kaya setiap kepala keluarga tuh pasti punya grup RT. kaya RT 3 gitu tapi kalo biasanya yang suka dapét infromasi-informasi seputar ngomongin orang kaya gitu biasanya suka ibu-ibu, ibu-ibu yang suka ngumpul sore-sore atau pas pagi-pagi lagi belanja, belanja ketempat sayur.

Kembang masih lumayan banyak kalo di sini. Ada kembang teleng tuh yang ungu biasanya buat mata bayi. Masih banyak dah kalo kembang-kembangan mah, bunga-bunga itu namanya tapi kurang tau. Banyak dah, ada kembang melati. Kembang melati juga suka banyak tuh yang wangi banget tuh yang putih. êê Banyak dah. Pokoknya masih ada kembang sepatu. Kembang mawar tu ada di tanaman-tanaman. Masih banyak.

Orang biasanya kegiatan selesai malam hari tuh sekitar jam 9 sampai jam 10 an gitu, karna kalo di daerah rumah gua tuh untuk di jam 11 tuh dah sepi bangêt, benêr-benêr sépi, karna setengah 12 gapuranya udah ditutup, jadi untuk orang-orang luar tuh kaya kalo masuk tuh harus ada izinnya dulu, gitu.

pengên ke nêgri jepang ya sakura kita pengên ngerasain musim salju sama musim semi.

sebenernya sistem pendidikan tuh mas udah bagus ya dimasa sekarang gitu, cuman ada mungkin pelajaran-pelajaran yang dulu nya tuh ada sekarang udah gak ada gitu kayak ekstrakulikuler gitu kaya pelajaran-pelajaran yang ada di zaman sekarang tu kayak harus banget têtêp dilakuin gitu kan.

"""Bagaimané yang enté rasain pas masuk ke tempat wisata alam?"", wah seneng banget ya soalnya kita liburan kalo ke tempat wisata alam kan, waduh liburan nih fresh nih, udah pokoknya seneng-seneng aja dah pikirannya."

Biasanya liburan ke Pantai tuh diakhir tahun atau eee setelah lebaran libur sekolah gitu tahun kemaren si jalan-jalan ke Pantai Anyer itu, getring dari kantor.

kalau misalkan dikasi kesempatan keluar negeri guè pengèn banget ke jepang terus guè ngerasain salju, terus guè ke gunung fuji itu bener-bener kayanya seru banget. pèn banget ngerasain salju kalau itu kan es berubah jadi aèr gitu.

biasanya kita keluar kota itu naik kereta ya, karena kereta itu cepet ga macet ènak, naèk kereta sih kalo untuk waktu, pokonya ènakan naèk kereta sih.

untuk dijaman sekarang kegitan laki-laki dan perempuan tuh udah gada bedanya ya, karna sama-sama pekerja keras sama-sama mencari nafkah, untuk kebutuhan sehari-hari gitu doang, untuk tenaga perempuan dan lélaki bisa diukur sama rata kayényé déh untuk dimasa sekarang .

Untuk di lingkungan sekitar si gué gak terlalu perduli banget karena gué yang jarang banget keluar gitu, atau interaksi sama orang-orang tapi kalau untuk di lingkungan di rumah gué paling banget deket sama orang-orang dirumah gitu kan. Gué kaya bisa banget interaksi sama orang-orang rumah tuh, selalu mau lewat handphone, mau ngomong langsung tuh gué paling banget bisa ngobrol sama orang-orang di rumah.

Pas liburan itu yang penting banget bawa hapé sama bawa duit ya buat ngedokumentasiin sama bawa duit tuh jadi biar gak repot-repot kalo laper apa tinggal beli aja. Gak usah sibuk-sibuk bawa makanan bekel, berat. Bawa duit yang banyak kita bisa jajan-jajan di sana.

Biasanya tuh musim ujan yak rèpot. Jadi kita tuh nggak bisa keluar ke mana-mana tuh. Ujan, basah, susah keluar rumah. Jadi kita di dalêm aja ya paling musin ujan sih. Masih ènakan musim kemarau. Masih bisa buat bêrkegiatan.

Biasanya kalau kita pagi hari itu ya, bangun tidur itu... sarapan sih ya, paling nggak ngopi atau ngeteh, makan, habis itu dorong-dorong bocil di depan rumah sambil nyuapin. Kayak gitu aja, sih.

Menjaga kebersihan di lingkungan sendiri tuh jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan, jangan suka buang-buang sampah yang bau. Karna tuh, apalagi di rumah gua kan depannya kebon gitu kan kalo ada yang buang sampah di depan rumah gua di daerah lahan kosong gitu tuh nanti jadinya bau karna gak dibakar, terus dia lembab, jadinya bau gitu. Terus eee harus banget kayak ngebersihin sampah-sampah kayak gitu, harus disapuin. Itu biar supaya bagus, nggak kotor, diliatnya enak.

ada dua musim di sini.. musim kemarau sama musim ujan.. biasanya tuh musim ujan dateng pas akhir-akhir taun tuh ya yang udah *bêrbêrbêr udah tuh masuk musim ujan..

Pendidikan di daerah gua tuh di masyarakat sekitar ya biasanyé nya si sampé SMA ya untuk pendidikan gitu tapi untuk jenjang kuliah itu tergantung dari ekonomi setiap keluarga tersebut gitu, kaya di daerah gua gitu ga yang semuanya kuliah, paling ya cuma sampe SMA aja sih.

Manfaat dari pengobatan tradisional bagus si ya, soalnye ada beberapa orang juga yang langsung cocok, buat trapi-trapi tradisional gitu. Manfaatnya banyak juga si kalo, kalo tradisional kan itu kan pake bahan bahan yang alami ya, misalkan ke minum jamu atau apa dari rempah-rempah yang alami, jadi manfaatnya juga banyak gitu.

Pendidikan di sekolah tuh bagus banget yang ngelestariin, apalagi di daerah Bekasi. Biasanya di daerah Bekasi tuh ada banget bahasa Sunda, pelajaran bahasa Sunda. Karena kan Bekasi Jawa Barat kan masuknya. Jadi kayak itu ada yang masukin pelajaran bahasa Sunda, gitu. Itu menurut gue keren sih karena masih ngelestariin daerah-daerah Jawa Barat gitu kan dalam pelajaran tersebut.

kalo misalkan budgetnya ngepas atau emang ga terlalu banyak untuk bawa bekel ketempat wisata tuh masih worth it banget ya kan kita emang gatau di tempat wisata tersebut ada makanan apa kan jadi biasanya keluarga gue tuh kalo misalkan ketempat wisata tetep bawa makanan pribadi sih, untuk nanti jajan di daerah tempat tuh nnti kan bisa dipikirin lagi.

Kalo di sini sih ya masih ya pengobatan tradisional, misalnya kalo masuk angin tuh kan dikerok, minum tolak angin, gitu sih. Masih lumayan sih pengobatan tradisional ato terapi-terapi kayak gitu, misalkan kalo anak kecil batuk pilek itu, biasanya atas kepalanya dipupuhin sama beras kencur. Kayak gitu-gitu aja sih paling.

ééé pengaruh teknologi dimasa depan itu menurut gué. Untuk manusia sehari-hari tuh sangat amat bagus ya apalagi di zaman sekarang tuh ada banget yang namanya motor listrik kaya gitu, terus kaya gadget sekarang semakin canggih gitu kan, kaya untuk bayar makan aja tuh ga perlu bawa uang cash lagi gitu kan kita tinggal crad plus aja gituloh tinggal bayar lewat Handphone aja tuh udah bisa kayanya untuk dimasa depan kalau misalkan untuk kegiatan sehari-hari menurut gué bagus aja lebih kebatun cuman kalo untuk orang-orang awam kayanya lebih kurang ya karena belom mengerti juga.

Aaa... sayang banget ya karena dari lahir sampé sekarang umur 28 tahun tinggal disini nyaman banget si, tinggal dirumah orang tua enak dah pokoknya. Lingkungannya maksudnya gak terlalu padét juga, daerahnya, orang-orangnya juga masih enak, masih belum banyak pendatang pokoknya ya masih pribumi sini enak.

Penting banget karna itu mengasah otak apalagi di êêê lingkungan. Lingkungan sekolah tuh mempengaruhi anak tersebut gitu kan, dia main sama siapa kayak gitu. Menurut gué tuh lingkungannya, sekolah tuh harus sangat bagus.

Kegiatan gué biasanya dimalam hari kalau misalkan gué éngga main ya gué dirumah aja, kaya main HP, ngeliat-liat kerjaan yang kaya gitu, kaya mau ngélamar-lamar kérjaan térus kaya ngéliat-liat sosial media gitukan ada berita apa gitu, gitu aja si.

Kita tuh harus safety first banget kalo perjalanan. Kayak pengguna kendaraan bermotor nih kalo misalkan antisipasi ujan, kita harus bawa jas ujan gitu kan. Terus kita harus bawa sendal jepit. Takutnya banjirkan di jalanan gitu kayak helm tuh terutama penting, jaket, sarung tangan gitu kan kayak apalagi kalo naek motor harus banget paké sepatu gitu kan. Terus berkendara tuh juga harus hati-hati, kalo mobil ya paké safety belt sih terus kayak kita tetep harus punya surat izin mengemudi ya guys. Jadi kayak gak boleh gak ada surat izin mengemudinya.

Cara kita biar tetap aman pas perjalanan itu yang pertama motornya harus 'safety' kendaraannya yak bukan cuma motor aja mobil atau yang lain harus 'safety' kita juga pake pakean yang 'safety' misalkan kita naek motor ni kita harus pake helm jangan ngga pake helm, bahaya kalo kenapa-kenapa di jalan terus kalo udah pas di jalan itu yang tertib jangan ugal-ugalan naik kendaraannya, ikutin aturan lalu-lintas waktunya lampu merah ya kita berenti lampu ijo ya kita jalan, gitu.

untuk acara-acara tertentu biasanya si yang digunain yé kaya nari ya, nari-nari betawi gitu, terus ééé itu untuk acara-acara adat kaya pernikahan tapi biasanya kalo untuk musiknya tuh biasanya dangdut lebih kedangdut sih kalo orang betawi tuh.

uhm Cukup peduli sih sama permasalahan lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan karena nanti kita ikut kayak misalkan ada tetangga kita nih yang buang sampah sembarangan tuh ntar kita ikut kebawa. Dia ngga bersih-bersih got buang sampah sembarangan, nanti kalo selokannya mampet kita-kita juga yang kena. Ya paling kita saling ngingetin aja gitu-gitu, sama eee apa, kerja bakti buat ngejaga lingkungan.

di sini yang paling terkenal olahraganya itu cfd, lari pagi, jalan santai sama senam, terkenal bangèt di sini senam sama ibu-ibu udah pokoknya, ibu-ibu muda, tua, pokoknya senam semua biar pada sehat.

Kita harus membawa tempat pribadi ke misalkan beli kopi biasenyé gué kalo beli kpi suka bawa tambler gitu kan gué biasenya suka bawa tambler yang bisa aér dingin atau aér panas tuh suka gue bawa-bawa karna kan bisa kita untuk ngurangin untuk beli aqua karna itu sampah pelastiknya tidak bisa didaur ulang, eh bisa didaur ulang si, kalo aqua gitu cuma kan dari pada kalo makin banyak gitukan jadi lebih baik bawa sendiri tambler.

Pagi hari itu pokoknya kalo bangun tidur yak, seger aja gitu bawaanya. Abis bangun tidur, seger, kita nyarap, dah. Ada nasi uduk ama teh anget. Dah udah mantep banget dah, seger. Ntar kita juga aktivitas pokoknya jadinya enak nggak kelaparan. Ya kalo bangun tidur, aduh udah hari apa nih hari Jumat, ah besoknya weekend, aduh mantep.

olahraga rutin ya untuk masa depan juga biar kita tuanya sehat panjang umur pokonyè mentalnya sehat pikirannya sehat olahraga penting si

Sampah tuh harusnya kita punya tong sampah masing-masing ya. Terus kayak ada yang ngambilin gitu, gitu kan. Nanti dikumpulin di tempat penampungan karna itu lebih bagus daripada dibuang ke lahan kosong. Karna kalo dibuang ke lahan kosong itu jadinya tanahnya itu jadi rusak gitu kan, apalagi tanah itu menyerap air gitu kan jadi lingkungannya kotor, jadi bau juga kalo ujan gitu. Jadi lebih baik di setiap rumah tuh harus ada tong sampahnya.

Kita gak sering main ke pantai si, paling pas liburan abis lebaran tuh biasanya kita ke pantai bareng keluarga, gak sering sih ya gitulah paling setahun sekal, bareng-bareng ngumpul ame keluarga di tepi pantai makan bareng. Ya paling setahun sekali si pas abis lebaran aja tuh.

Kegiatan gue disore hari tuh biasanya cuman beres-beres rumah kaya ngepel, nyapu gitu kan, terus kan jaga warung kalo misalkan nyokap gue pergi. Udah si itu aja kegiatannya kecuali gue kaya emang pergi sama temen-temen gue baru pergi dari sore sampe malem gitu.

yang biasa orang-orang cari di sosial media tuh banyak sekarang ya biasenye rekomendasi makanan nah rekomendasi tempat wisata makanan ape yang ladi viral tempat wisata ape yang lagi viral ke gitu-tuh banyak banget

Kayanya untuk didaerah sini masi belum banget ngejaga pelestarian lingkungan ya karna yang gue tau tuh masi banyak banget yang buang sampah sembarangan karena gamau bayar yang ngambil sampah gitu, mungkin karena ekonominya juga kurang jadi masi banyak banget yang buang sampah sembarangan di lahan kosong untuk di daerah gué.

Ya sering kita ya, emang bahasanya udah kayak gini ya, paling kita ngobrol sehari-sehari ya kayak gini juga. Sering dah, ya begini dah.

Gua pengen banget cobain helikopter sih untuk sejauh ini gitu kan. Tapi itu masih mikir-mikir juga gitu kan, karna gua belom yang kayak traveler sampai yang jauh-jauh keluar kota gitu, gua belom pernah gitu. Paling ya bawa mobil pribadi kalaupun itu. Tapi sejauh ini yang pengen gua banget ya naik helikopter.

Oleh-oleh yang kita beli pas liburan tuh yang belum pernah kita makan di rumah kita beli tuh yang langka dah yang kita belum pernah makan kita cobain dah kita beli

Taneman di sini paling kita seringnya nanem biji cabe tuh, ntar jadinya tumbuh-tumbuh liar tuh, tomat. Ya gitu-gitu doanglah di depan-depan rumah, iseng-iseng kita tanem. Ada juga tuh di depan tuh kebon, ada singkong, pohon pisang. Ya gitu-gitu doanglah. Namanya di kampung.

Kalau untuk jamu buat nyembuhin penyakit tuh tergantung ya kaya, ga semuanya tuh instan ga ke bener-bener langsung sembuh. Itu kan harus ada prosesnya juga tapi kalo untuk di daerah gué, keknya jarang deh orang minum jamu paling ya cuma buat ngenakin badan ajé si engga yang kaya rutin banget minum gitu.